Fomba fandrahoana pomme de terre ndreka <hesitation> raha ohatra ka endasina izy a de foasana de vakina ohatra hoe vakina enina de sasana sara de atao atao sira de atao poivre de afaneny menaka de endasiny; raha ohatra dreky nefany izy atao ro atao hoe pure ah de ah <hesitation> foasana de vakina efatra de sasana sara de arosaka anaty vilany de ataonao aby sy fangarony a sira, menaka, tomaty de ataonao rano bitsika de atenginanao.